Kararan ke muitoi amu ngi'muite inyoruun kiit nekemache, ngimuite koikachinikei mukulel ile anyorun, amu ko ing' piik tukul che kii che kii rwae che mamuita komaiit wei amu iwendi neit oreet isar kosaryaketen ile makwene ak ki yamook, ka cheeng ka cheeng ko manyoru, lakini ngi pik ng'i muite ak ikachinikei mukulel ile anyorun anyorun, koite akinye koyatuun kamuktaindet oreet, ko na yatun kamuktaindet oreet kole ki ko muita chiichi. ng'okooch rani kiito, ko ya ko- konotok ko ya nyalu imuite, ko tareti piik tukul, ngi muite akiyae kasisheek kuuk ang'ot nda ang'ot nda koroom, nda tokos netia ak itinye muitaet, inyoruu, neuu saii sapeet, ing' sapeet komite chekororon ako mii cheyaach, ko ng'o mii che yaach, koyache kemuita, ko ng'o ma ng'o ko ng'o koroomit sapeet imuitai ak ilechini kei ing'utchini kei teket akileen, ite ko karaniraniit amu mi kamuktaindet ne toreteech, imuitai akoi tuun inyoru kiit ne kemache.